نروح عادي، تستغرق عام نروح عادي خاطر حبيت نكتشف المريخ و إذا نشوف كيفاش لحياتك تماك و نشوف صح كاين الماء و لا مكانش